Dawa ya doma mpaka na kontri ka kontri viswi. Si ndri lusa ni hai tuku lakiwi, ni mpeto, ne ntukula vivisu ve va- vyaboha ndri, kwasababu kwi viso vari ahabo ndre. Vene vari vovo kwanza, vene langa vii maisha yaavovo voo, valosaka ja vo- voo valuke na maisha ya ne <hesitation> vanda vatite kama umuona muntu kusina na ja muntu kumwona jijole. Lakini kwa kawaida ya jiira si maisha yaboha tuku yakansiinda nkashuka kwasababu haya maisha si ni yananyenda. Kwahiyo ke kwa kawaida vii esabo bhando ebu muyeende, kwanza iro no ra muhimu sana kiiyenda iri muanze kubha na maisha ya kawaida sana.